متهيقلي إيوه يعني، كل إنسان ربنا ميزه بالعقل عشان يفكر بيه وياخد بيه قراراته والقرارات دي بتتبني على معرفة عنده وحرية عنده في إنه هوه يقول للقرار دا لأ أو إيوه. فبالتالي، هوه بي <hesitation> ليه القدرة على تحديد مصيره واختياره.